Kazi ya sabuni ikatumika ku mambo mbalimbali kama vile ngata nga- nga- ngata ayava kufulili vyombo iti ii- ii- iijambulia kwanza linu ngatumia isabuni jamboli linina is- sabuni ungatum unga- ungaitumia panu kuu woshi uku- ukufulu mwili pano kufulu limienda na mambo manina kama kudeki la kuu- kuoshea kufululi weno kufululei inyele na vi na vinina ngata ngata vin na vilandapa